أول شي لوحة النظام هي اللي تكون فيها الدائرة الكهربائية المركزية، بكون فيها مجموعة من الفتحات والمنافذ، اللوحة الأم هي بتعمل على تنظيم الإتصال وإدارته، وحدة المعالجة المركزية، ذاكرةالوصول العشوائية، وحدة إمداد الطاقة، وحدة التخزين الداخلية.